Lafa gny voro manamboatry trano, mandeha i mila tapatapakazo. Tapatapakazo rey andesiny amy vavany iny. La mila toera amizay i mangingina, na toera tsy azon'ora zay na tsy be tioky, la eny i manamboatry tranon'iny. Vavany iny avao anaovany anazy. Da lafa vita zay, zay amizay i vo mipetraky amy trano iny ao.